Kaovireta jaeko <noise> lechuga, rabano, acelga, zanahoria, tomate jae kuareta sepuere aeni jarevi ipueretavi yae supe chure jokuae jokuareta jaeko tembiu importante yau yanderete peguara.